جان بچانے والی دوا کو پیٹنٹ کرنا، میرے حساب سے صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا۔ اب ایک آدمی ہے، پوری محنت کر رہا، دوا بنا رہا بھی ہے۔ اس کا دوا کوئی اور کاپی کر کو بنا رہا، بیچ رہا۔ تو ایسے پیٹنٹ کر سکتا کہ ہاں یہ دوا میرا ہے، میں جو سپلائی کرتا۔ اگر وہ اچھی سپلائی کر رہا تو پرابلم نہیں ہے۔ اگر ہر دکان کو کمپنی کا دوا مل رہا تو بھی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دوا سے سچ جان بچ رہی ہے، اور ایسا ہو رہے، تو ایسے دوا پیٹنٹ کر کو رکھے اور آویلیبل نہیں ہو رہا، کمپنو بیچ نہیں سکتی۔ تو یہ بیچ رہے، وہ تو مہنگے میں بیچ رہے۔ تو یہ جو غلط ہے۔ تو پیٹنٹ ضروری بھی ہو سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، وہ اس پر کیسا استعمال کر رہا ہے۔